taku ñaa nti´i ña yuku kuíí sia´si ntiu ra ñaa ku kita ña una kii a taka tuu mia taku ña tiviti taku ñaa ikì´n lika kita una kii a nta sia´un kii kuntee a kita un ña ta kutuku kulantu ha, ñaa yuva li siasintiu ra ñaka hua kò´o kita nantua una kii ni a kumi a u´un kii ra kisia kuu kua´n ña ra kò´o ña kita na´ña ka ikuu kasintiu tyi a´ru na kasituku ntiu´ra ta kuu sa kueña sintiu kuu ku´un tisintiu kuu ntusiantiu kuu sa´ña ra asu tyu ñaa kò´o kita na´a va´a ña ha´ra taku ña ntityi ha mantee ka taku ntiaa na´a lu ka kita kuntea kita kita naña <noise> ta na ntatyantiulua tisi ña tu vi´si ka ra yanu kuntea a ka kita <noise> sia´un oko kii kita´ra